باش تبدل كاويتشو نتاع السيارا و لا العجله، أول حاجه لازم توقف في بلاصه آمنه، تجيب هاذيك لترفع بيها الطوموبيل و طلع الطوموبيل شوي شوي، منبعد تبدا تحل في البراغي و تنحي الكاويتشو القديم و تحط الكاويتشو الجديد، و ترجع دير البارغي باليد منبعد ما تهبط بالسيارا تعاود تزيرهم مليح، أما للدراجه تحل الروتا تنحي هذاك الإطار و تبدل داخليه تنفخها و ترجع كل شي كيما كان.